Tusah..pun ireh yah yeng bayan dak, pun ireh yah mutang dak, pun ireh usit dak, pun ireh yah..pinek pinek la kokat kokat pengesat dan ulouk manouk dageng, manouk erei..barang ulouk

Daven yah koluek ayuk kik ineh tabang sagep bergaya yeng peh tabang jean tabang sagep biasa selain neh Jin sagep pegajik sagep ineh, sagep biasa tuek koluek ayuk kik daven yah koluek ayuk kik lobuk

Owk, sajak pinek bengosak amik itouk sagak ngan motit sapik. Jin ireh anag avik ireh mukun pun yah sagak. Jin ireh anag avik ireh mukun peh pun ireh motit sapik. Tong bengosak amik itouk ineh, lak Tegulang itouk. Pinek ireh erei sagak, ireh motit sapik sineh.

Tong adet amik kelunan yah eh juk bi laset ineh, yeng pun sik sik mongau..semua ireh tai mongau eh sineh, yeng menimah ireh kelunan neh, yeng menimah ireh tinen tamen neh, semua amik sineh tolong tai mongau eh tai nat eh, m'dey eh pitah ulouk, m'dey eh juk menat ulouk kelunan kah keluwak..

Pengejian neh, ulouk sukat tei pitah um be, tei pitak gulak, memolek penguman, um konak nyak, usen biseng. Sukat ulouk memolek. Keh.

Tebare kik ngan bakeh kik lalek bosau ineh, akouk buak eh amai kok bosau. Jiak yeng pun inouk manouk. Keh piak kik ngan bakeh kik eh dan neh lalek bosau. Padahal dan neh sat neh, sat ulouk ater ineh. Tapik akouk juk nengayet nebare bakeh kik buak bakeh kik bosau.

Akouk koluk <noise> mukuk tong lamin. Pukuk neh dekuk akouk koluk mukuk tong lamin neh ayuk kik pogen, ayuk kik relax tong lamin neh. Yeng koluk musit neh pinek piak, pinek ujun. Avik neh mager sin dan musit, tai tong piti tai tong pane.

Ireh jau, ireh danag tong bengosak amik ineh, yeng ireh sukat keleterk dan ireh rodu, yeng ireh sukat tai keleterk tai musit tai pojah lak jah. Dan yeng ireh yeng ireh tai keleterk tai pojah sineh. ireh anag lakeik ineh sajak tai keleterk tai pojah ireh.

Konep kik pojah ineh, koluk akouk pojah..tapik ngan kelunan yah ayuk koluk ineh keh akouk jiak rasa kik pojah..dan petikern ineh peh lobih toneng konep kik dan kik mukuk petikern ..yeng pojah, yeng pebakeh ngan ireh bakeh kik sineh..dan kik petikern ineh peh lebih jiak tong akouk..

Pengayak ayuk bank olain iteuk jian...Dukuk neh ineuk? Uleuk sukat kateuk rigit, sukat kateuk ineuk-ineuk jin bank olain tuek. Uleuk monyeq pon tuek, uleuk kateuk jin pon tuek, iboh uleuk tai lak erei, tai lak Asap ke, tai lak Belagah ke, keh.

Ireh kelunan udi tong daleh amik ineh, sik ah sik yah koluk udi ineh, ireh ineh kek udi yah jah ineh, yah koluk udi yah jah iteuk, ireh iteuk ke udi yah jah iteuk. Pake cop ujuk erei ireh udi. Keh tong daleh amik.

um lakau koluk kik neh, juk koluk tai mengaseuk, koluk tai pogen tong tanak, koluk tai pogen memitiq, koluk tai um memuket, koluk tai ineuk-ineuk lah koluk kik. Koluk akeuk tai lak tanak um.

Owk..pun ramei napun amik tong daleh amik sineh..konak tai tong arei..tong ume' jabilak ineh..pun ramei setiap tahun, sajak pun ramei , ramei inouk ka ramei ireh koluk kle'terk..koluk min pojah..sajak pun..

Nyelongen inak ; luvang lamin. Sineh popeng, sineh ulouk petipun, sineh ulouk pani, sineh ulouk pebarak, sineh ulouk keleterk. Barak itei itouk, pebarak yah eh koluk juk narak ulouk. Sineh ulouk pebarak.

Lakau kik tai melakau lak banget ngan bek ineh, jiak. Alek mabui alek payau alek ineuk kek dan kik tai tong banget neh. Alek penguman yah sukat kinan kek, stok kinan kek. Tong bek ineh tai alek betolu akeuk. Jau-jau betolu nalek.

um leterk sagak, leterk menyapik, leterk ireh koluk lagu, koluk manouk um mengitang, koluk sagak um sagak lah. Koluk yah manouk adui yah jian.

Yeng pun konak nat botek eh koluk kik ineh..botek..dan botek anah asen ulouk ponan itouk ineh, botek senalak..botek ineh koluk tan kik ..botek lobuk ineh, botek gaban rama rama..gaban inouk keh..ineh koluk tan kik..

um pun neh konep kek modai, modai dei eh yeng sukat erei manouk ujian ineh jian, yeng sukat- [um]yeng sukat eh ingat, eh mojam. Keh. Modai akouk modai.

Berajan yah lak sekulah koluek kik ineh adelah pendidikan moral ineh dukuk kik koluk ineh dukuk neh sonang eh jiak manouk eh dan pinek peh yah moral-moral yah jiak sineh sukat ayuk oluek berajan ayuk oleuk mojam oleuk sedirik kek etika oleuk

um AI ineh, teknologi ireh pakey dan itouk..Jadi akouk mojam um AI itouk, Al itouk, ayuk ireh sukat pitah inouk yah kujen ireh, keh.

Owk, penolong peritah ineh yan neh manouk kraf tangan neh ngan ireh rodu. Menyuk ireh rodu manouk kraft tangan ineh. Ineh penolong peritah monak ireh rodu ayuk neh menyuk ireh dageng, dan neh yeng nale peritah peh, sukat kejuan ngan ireh boken. Ireh lobuk, ireh Ponan sineh.

Umk..muwik ujuk itouk, jian..dan kok muwik ujuk, sukat mobet sogit, mobet dek, mobet yah sat jin ujuk kuk..konak kok mongen...sutoh kok mongen um mongen yah sat, tai kauk muwik ujuk kuk, tai tauk kuman, yeng kok sakit buri..keh..

Yeng pun akouk mojam tosog akouk tai tong wayang, dekuk akouk yeng peronah tai tong wayang. Tapik pun peh wayang nouk ireh tong ume' aruk amik sau, ineh pun bareng wayang jau. Koluk akouk menat eh, dekuk pinek amik nat eh. Konak dan ulouk menat tv, pojah ulouk menat eh, rame-rame ulouk menat eh.

Dai, amai barak ineh..akouk, akouk itouk koluk pakey pon..jiak jiak peh pukon kurek pukon kurek, akouk itouk pogeng pogeng pakey pon, yeng kirak kurek kalik, tapi akouk..pon neh pogeng tong ujuk kik, jadi akouk pogeng ayuk pon lah

Tosog tong radio koluk keninik amik, tosog ireh tosog kelunan yah lagu lagu erei..barak kelunan lagu, barak kelunan yah pun seritah neh pun tosog neh bi narak ireh jin radio, yah ineh koluk keninik kik jin radio

Suket koluk kik, akouk koluk lakeik bilun. Lakeik bilun iteuk, mojam, piten lakeik bilun iteuk. Eh ngelaken lakeik bayah eh menakat lakeik bayah.

Harep kik au ituek neh, arap amik panak murip jiak murip ah konak pegurip ireh jah keluak yeng pun urip sat yeng pun merisak, arap amik panak jian dan sukat murip ngan sonang ngan ngarep

Koluk manouk sabung, koluk tun jin- jin batouk, jin laran, koluk um pepauk. Koluk main ungap. Koluk um inouk la? Koluk mengase. Koluk main bon. Ineh bi adui ireh. Lete'erk ireh.

samak ineh le'terk main yah koluk tan kik ineh, main bon, main badminton ineh, main petarek ineh erei, ineh koluk tan kik dan ireh main. Koluk akouk menat ireh du'kuk semangat akouk menat dan ireh main pinek pinek

Seritak yah tong tv koluk tan amik itouk, seritak bujang senang, ineh seritak yah tong tv koluk tan amik..yeng pun konak du'kuk koluk nat, sajak koluk nat seritak ineh du'kuk yeng pun seritak boken yah koluk tan tong tv ineh

Owk, yeng pun konak penganouk pitah kelunan. Barak lah, barak pengurip ineh. Barak yeng sukat kuman, barak inouk kek. Ineh kelunan neh sedirik kek mojam peroti, pun ireh monak. Dan yeng ireh pejawai. Keh amik dan urip amit sat, dan pun penusah.

Akouk koluk manouk kueh, akouk koluk manouk kek. Dukuk inouk? Nak akouk manouk kek ineh dak, kueh ineh dak, sukat akouk pejuan, sukat akouk erei monak ngan kelunan yah eh juk kuman, juk ale'. Keh.

Tong jah pemain dekuk neh siget ireh maen neh, panouk ireh, pekosak ireh tong ireh maen tong ireh juk kelete'erk ineh. Ineh kesat neh. Ineh adui bat adui sat dan ireh juk kelete'erk.

Urouk yah tenobang kik ineh um urouk bung. Urouk bung ineh pongah tan kik tong inouk ngaran neh tong lumak, pogeng tan kik sau. Ineh lah urouk yah akouk nat, pongah ineh pun kejiak neh ngan ulouk.

Yeng pun tebare' kik konak, akouk buak eh manouk menawai lamin. Keh piak kik ngan neh, amai kok menawai. Sodeng akouk peh, akouk bi menawai. Jiak, pun masa ayuk tuah tai mulik lak lamin. Keh tebare kik ngan bakeh kik, buak eh menawai lamin, menawai ume' amik. Sodeng akouk peh menawai.

Duh arep kik ituek akuek koluek ineuk ngaran neh akuek juk koluk akuek pun keroja pun adui pun kerita jau pun ineuk ngaran neh pun keroja pun adui keh ineh koluk kik

Pengoluk kik ineh yan neh pon, sukat ayuk kik menat ade, sukat ayuk kik pani jin juk..yah ijin, sukat ayuk mipe akouk, mopuk, mipe akouk muwik barang sineh ayuk neh lawu..mojeng sineh sineh ayuk neh lawu..ineh pengejian neh, pon rawah ijin ineh..

Yah kebosau kik ineh, bosau dekuk neh tong bi ayuk pon ineh lah pinak rongah pinek ader penyamon nonak ireh tong pon tong wasap. Avik peh musit-musit tong tiktok, tong ineh bi. seritak kelunan pepatai- ader kelunan pepatai musit sineh.

Konak akouk kan, akouk barak lah. Niah akouk pun kesat kik, niah akouk pun um yeng sukat kek, pun akouk barak ngan kelunan, pun akouk um bikak ngan kelunan. Ayuk ireh sukat- um ireh sukat tolong. Keh.

Barang yah kebosau kik sineh ijin, du'kuk ijin ineh pun karen neh ..du'kuk pongah akouk gak karen jin ijin..ijin neh kebosau kik tong barang nouk lobuk itouk ineh..barang eh sat.barang eh lalek kebosau kik..

pinek daven yah koluk ayuk kik, akouk koluk pakey bui... akouk koluk pakey gaun, akouk koluk pakey sangep, akouk koluk pakey tabang jean, akouk koluk pakey um mengitang, mengitang..ayuk tabang sangep yah jian jian nat keh.

Yeng pun konak amik juk tupat eh. Dan amik juk tupat min eh ineh, tai lak tanak amik. Tai tong be'ek, juk tai pitah betolu, tai pitah inouk kek yah kinan. masem yah kinan, tai lak tangoh, tai pitah tangoh sineh amik. ayuk amik juk min rigit.

Jah tuerk um piak tinen tamen, guru itouk..ireh juk koluk..manouk, inouk ngaran neh..ireh juk koluk sekulah lan lan, sekulah pah kobi..amai, amai sekalik ngelopan sebayang..

Joh bengosak uleuk ayuk neh tai tong daleh ireh, tai potew tong daleh ireh ineh, joh jin ayuk uleuk tai pitah keroja konak ireh jin bengosak ireh tai lak uleuk. Ayuk uleuk juk tai pitah keroja ineh mah..yan neh joh bengosak uleuk iteuk tai tong daleh ireh, ireh tai menganak tai ngerodu tong daleh ireh, tai ngalakeik tong daleh ireh.

Ireh yah eh petuboh rodu bat tong ayuk amik touk ineh...ireh mukun, ireh jau, ireh yah pun pengojam ireh..[um] pengojam ireh jaga'k ireh yah bat, ireh danag yah eh pongah menganak..sukat jaga'k ireh bat yah pengauw...keh.

Tong langit tenonu kik ineh, biasa konak ireh lobuk bi manouk birthday bi. Sebayang, mani umon aruk, mani urip jian, tong langit birthday ineh. Pun bi kuman, pun bi mosep be'ek konak adui ireh lobuk, ireh ivan.

Pun. Duah duah akouk pongah ngeriba, muto pongah ngeriba, um kerita pun pongah ngeriba. Duah duah ineh sukat akouk ngeriba. Ineh la yeng pun ayuk ulouk min. Keh. Yeng pun ayuk ulouk erei- dekuk yeng pun muto, yeng pun kerita.

maneuk dageng eh jin amik ineh ineuk pejuan kupi pejuan gula pejuan be usen biseng sineh du'kuk sajak laku'k barang ineh tong umek sineh sukat ayuk maneuk pun urip uleuk tong umek aruk uleuk sineh du'kuk pinek ireh juk molek juk alek

yeng akouk mojam barak du'kuk neh akouk yeng kalek akouk tarik kik pun pon, akouk pun pon ,ineh pun anah ireh padik kik ayuk kik..ateg yah anah kik, yeng akouk konak pun tarik kik ayuk pon, yeng pun akouk pernah pun pon

Boteg yah koluk kik, akouk koluk boteg um akouk koluk boteg um bunga, koluk akouk bunga. Awu ineh, koluk akouk pakouk. Koluk akouk boteg, boteg yah um konak logap ineh bi. Koluk akouk.

Pinek ireh petuboh rodu bat sineh, wan nia, avik inek kik, avik neh..jah topun kik konak uyang..ireh ineh petuboh rodu bat tong umerk amik, sineh..sik bat, sik juk tonu, ireh ineh tai sineh..

yah mongau bi laset neh, beluk amik..niah eh juk bi laset, niah eh sakit, niah eh inouk inouk manouk, amik neh tai nat, amik neh tai mongau eh avik eh... dan neh jiak, yeng jiak..dan neh sat, bik eh nongau amik pah eh yeng pun laset

Konep ngan ranag sig yah ale'erk ujian ineh, ateg-ateg berharap lah anag ineh sukat ale'erk A kek, ale'erk lulus kek. Walau peh yeng lulus lan, ale'erk B kek, ale'erk C. Asal yeng lalek lalek markah rendah. Ineh konep ngan anag ale'erk ujian, dan ireh anag pun berajan.

Koluk kek ngan ireh anaq kek, akeuk juk koluk ireh sekulah, akeuk juk koluk ireh erei pun adet, pun gaya, pun jian, pun ayuk ireh dalem barang, lem agup, mojam menat petuboh lamin, mojam um menat lamin, keh. Mojam sekulah keh.

Yeng kalek peh akouk deriba kerita ngan muto, du'kuk akouk yeng mojam min, abu akouk jun min dak..awu..akouk min, da itouk yeng pun akouk kalek deriba kerita, deriba muto..du'kuk kik yeng mojam min kerita min muto.

Akeuk ta'rik kik tai alek pon neh de'kuk kik, ireh sigu menyurk akeuk molek pon. Ineh neh ta'rik kik molek pon tong dalem, dalem atah ineh, dalem erei..atah kik bi pom lomah, ineh akeuk pun pon.

Lakau solai yah dalem konep kik ineh juk tai lak Sabah akouk, juk tai mukuk, juk tai nat pemandangan sineh, dukuk jiak nat ade, akouk bi nat ireh bakeh kik tong pon..juk tai lak Sabah ineh, jiak menat ade sineh, pemandangan sineh ayuk mukuk, ayuk suti sineh..ayuk tai kle'terk bet boring..

Le'terk ireh anag tong inak amik ineh, pepauwk ireh, kle'terk ireh, main bon ireh, main ungap ireh..bi mauk pepauwk, pekaleng ireh, ineh le'terk anag tong umerk amik..koluk nat ireh tong umerk amik ineh

Niah akouk itouk um niah akouk itouk jin sau kan, juk koluk akouk petonak manyam. Manyam itouk um jan nan- jah nan adui jah nan keroja ulouk Ponan. Inouk kek dekuk ulouk juk um mobet eh, inouk kek dekuk ulouk juk bet eh.

Akouk juk petidah penguman yah jian monak batung kik ineh ; kuman jah kalik saput, jah kalik taop. Kalau beluak langit ineh, sep be'ek mengate. Pe- dan morem ineh sep be'ek mengate. Iboh kuman.

Amak kerapip ineh, yan neh konak ireh modai, yan konak ireh sakit lauk- penyakit lauk. Sat ineh. Mauk ireh modai mau ireh mamak gonin ineh, yeng ineh jiak. Yeng ineh koluk ulouk ineh.

Kelunan lakin, kelunan jau rongah tong daleh amik ineh, pinek ireh sineh. Kelunan lakin, kelunan jau rongah sineh, beluk beluk ume' ineh, ireh lakeik sineh. Lakin semuah, jau rongah semuah. Sukat sukat makang ireh tong ume amik.

Pengejian neh, ulouk menat kelunan boken sukat boti'ik, sukat erei- sukat kebawai. Inouk dukuk ulouk yeng sukat kebawai, inouk dukuk ulouk yeng sukat konak ireh. Keh. Keh peh pengejian neh. ulouk ale' erei- ulouk ale' sutoh neh, ulouk ale' eh jin ireh kelunan jah.

Kelunan yah monak kemaeng konep dalem urip kik ineh, amerk rawah inek..monak akouk maeng konep kik, jiak konep kik, tong urip kik itouk ineh..akouk bersyukur dan pun inek rawah amerk larui da itouk..bersyukur akouk..du'kuk rawah ineh monak konep kik maeng..monak konep kik jian..

Bosau akouk, bosau... De akouk yeng manouk adui, manouk keroja dak. Tei akouk pake pon ineh dak, yeng akouk pun terosen kik manouk keroja kik, manouk adui kik tong lamin. Ineh kodai kik ngan pon kik iteuk, de eh mutup jah.

Barang lobuk eh pogeng ayuk kik ineh, pon. Pon rawah tv, ineh pogeng-pogeng ayuk kik. Pon ineh eh lalek pogeng, dekuk kek koluk nat ader koluk nat seritak. Pon neh sajak setiap langit akouk ayuk eh. Setiap jem akouk ayuk eh, pon rawah tv ineh.

Sukat konak akuek Tarik kik sekulah akuek pake bok pake pen pake pesin pake pemadam beluk-beluk irei barang ineh beluk agup ineh sukat akuek pake tong sekulah ineh neh to long akuek ayuk kik mojam masak mojam menyurat

Konep tai melakau lak juk ayuk tai menyalau ineh, jiak konep..yeng pun rongah, yeng pun seritak kesat sitouk..yah dukuk kik koluk ineh..jiak rasa kik tai melakau juk, yeng mukuk tong lamin, tong daleh amik..dukuk pinek saru, pinek tuat, pinek seritak sineh..

Penganouk kik pekosag penguman koluk kik ineh, nanouk kik ayuk semawa, ayuk porog ayuk neh mosag. Yah ateg koluk kik ineh yah senagah kik. Yah ineh koluk kinan kik, semuah barang ineh. Terutama neh ateg ateg senagah kik eh.

Koluk kik, akouk koluk sejarah, akouk koluk bahasa ingrish, akouk koluk sains, akouk koluk matematik. um ineh- ineh dukuk kolouk, dukuk kolouk, ulouk piken. Piken-piken.